Kuóo e kóoó tá' juyy kiáa jná ebó' tá' mýxⱥⱥ'jötu e jnóo tá' kö', la' lɇ kuóo e 'nⱥⱥ kié' tá' dsa xen juyy jé jélⱥ.